La machin-a da cüzi a funsiun-a che prarticament al a ën mutur, al a 'na rutela për tiré ëndarera ël fil e praticament a s'fa pasé ël fil ëndrinta a i ëngranage e pöi suta a s'büta la coza ch'al e da cüzi e pöi a së znagna ël pedal e chili a cüs ën la maniera ch'ün al a decidü